Nol, mesa <noise> dadua, tallu, eppa, lima, enneng, pitu, karua, kasera, sampulo, sampulo mesa <noise> sampulo dadua, sampulo tallu, sampulo empa, sampulo lima, sampulo enneng, sampulo pitu, sampulo karua, sampulo kasera, duampulo, duampulo mesa, duampulo dua, duampulo tallu, duampulo empa, duampulo lima, duampulo enneng, duampulo pitu, duampulo karua, duapulo kasera, tallumpulo, tallumpulo mesa, tallumpulo dadua, tallumpulo tallu, tallumpula emppa, tallumpulo lima, tallumpulo enneng, tallumpulo pitu, tallumpulo karua, tallumpulo kasera, patampulo, patampulo mesa, patampulo dadua, patampulo telu, patampulo eppa, patampuo lima, patampulo enneng, patampulo pitu, patampulo karua, patampulo kasera, limampulo, limampulo mesa, limampulo dadua, limampulo tellu, limampulo eppa, limampulo lima, limampulo enneng, limampulo pitu, limampulo karua. limampulo kasera, ennengpulo, enngengpilo mesa, enngengpulo dadua, <noise> ennengoulo tellu, ennengpulo empa, ennengpuo lima, ennengpulo enneng, ennengpulo <hesitation> pitu, ennengpulo kasera, ennangpulo. <hesitation> Enneng pulona karua, enneng pulona kasera, pitumpulo, pitumpulo mesa, pitumpulodua, pitumpulo tellu, pitumpulo eppa, pitumpulo lima, pitumpulo enneng, pitumpulo pitu, pitumpulo karua, pitumpulo kasera, aruapulona, aruapulona mesa, aruapulona dua, aruapulona tallu, arua pulona eppa, arua pulona lima, arua pulona enneng, arua pulona pitu, arua pulona karua, arua pulona kasera, kaserapulona, asera pulona mesa, asera pulona dua, asera pulona tallu.